<hesitation> punna anu iya <hesitation> kanre-kanreangan nu ngissek nu pa ripasilauk a kanre loheji apalagi <hesitation> bangsa anu <hesitation> gangang, <hesitation> gangang <hesitation> lohe ji ngisse ripasilau kanre iya <hesitation> keloro, raung keloro <hesitation> buannna pole buah keloroa <hesitation> injo ngissek to injo ripasilau kanre <hesitation> pa bangsa todo anua <hesitation> jangang a, <hesitation> injo jangang a iya <hesitation> sanna ballo na ripasilauk kanre iya, apalagi punna riekmi ladanna, <hesitation> sipak i <hesitation> injo pole anua <hesitation> jukuk a, jukua ia ngissek ripallu ri tunu ri sanggara beuh nu sipak ngasek, <hesitation> anu pole <hesitation> doang, injo doanga iya ngissek ripasilauk kanre todo <hesitation> ngissek ri pallu, <hesitation> injo doang a nu ngissek todo ripasilauk anua, <hesitation> gangang a ri pallu, <hesitation> ripallu i naik to, ri pallu i na punna jene' mi pasti iya dipasilauk kanre iya assipa ri injo doanga todo' ri tumisi, risanggarai beuh nu sipa' todo <hesitation> injo pole anu <hesitation> apasse arenna <hesitation> cumi-cumi, <hesitation> injo cumi-cumi a <hesitation> nu ngissek todo ripasilauk kanre <hesitation> apalagi punna ritumisi, beuh injo punna riekmi anunna <hesitation> apasse cairang apasse arenna <hesitation> injo nu lekleng-ekleng na, beuh nu lunra <hesitation> anu pole dipasilau <hesitation> daging <hesitation> daginga ngissek todo ripasilauk kanre injo, <hesitation> daging anu daging jarang, daging capi <hesitation> ngissek injo ripasilauk, apalagi pallui